Ɓee kan nee ɓeeri ɓore eemi, ne ɓeeri ɓore eemin daa pii naare, ɓee noob ti pii naare ne ɓeeri ɓore eemi, uri nungkan nee, ɓaaka nungtahen biiyele yoo. nungkamii neele meemoliiyo, nungkamii neele nungtanhee yo. Uri, urin ɗee lanami lana ti leshee kalaloo, urin teb shimi, teb nungmi ti nyinalee, wurin luu yelee, yele nungnanghe pen ka muri mii ka tini yi ni pi shilingmi, ɓa tini tuk voro kakwee daa pii naaree, wurin umii teen u lootal daadimi wuri ni yi teen yi, yini pi teen shilingmi. ni pi shilingmin daa nung pili shiling kan naa ya kung, ni tuk teen tuk daa daa langha ti yele biyele ka nin tukli nunghin dee, ni kobii tuklii, uri nyimanmi nang teen nang, nyimanghi nang teen nang urin daa nyimanghi lul kwin uri fom teen shik ɓaa noob aa titin ɗeble nung kamii aa kween nung kini kani folem ti nung ɗeɓe nung ka mii tanghe ɓee ɓore ee mii kan ɓoree kween ɓore ee kimi kan nee ka lwani.